<hesitation> minen kaa ga amen gaa, kuleer boɗeejo ɓe mbiyan ɗun wanaa alaama lobbo. Hono barmere en, kulle kuurɗe. Kañun e yiite en. Huunde fuu ko tawetee ana naayii banngal ko boni, mboɗeeri ana siforee ɗun. Kaa, yimɓe ngaldaa faamu kwa e kulle.